Áa unko bëreŋ uwí káncilí wí na bërëm, oko doo undeelan ná bërëmb, ufer kafer kiwujon uncíl ná bërëm. Mëëwínëmba, unko bëreŋ cílí ná bërëm kafer kuyankun. Komíink ngii untambie ngun, ngëëferná pëënak unk díngí bëreŋ dongëro ngëëferná bërëmb kado. <hesitation> áa ngáanjee ngëëferná bërëm: ngëëtoomp, ngëëfúuku, <hesitation> ngëë wëţëngan, ngëëlíyoŋ, ngëyët bëreŋ, ngëëbus bëreŋ kaaferëna bërëm.